Ñoo xuu ñani kundate pelota, ndukute chinkata kuna'a nayungu ngue taka kuna'a lichi luchi takatei nada ndikiti yukuu ndei ndete ndandi ndete kuita ndono ndakan ñana yuu, yenduu onña ñonuxo naduu nataka yuduku kui nde yeko kué kuenta kuaya ndukute onre nada kaya tayee, nde viejo ján vanguna yuu tuka ta'a yei ndei xhenda yete xhino ndedote yenuu tete pero ndingate vestido han ndika yui teye chindedi nute, chindaku nachina ndenkute ndono kuetiniña yuku ndeiki kuu kuina ndakaye taka una nuu cancha ya'a kuenta yee veño'a ndakanguna yeko'o va'a kuna'a kua yendekete va'a nguna kuu uun taka uni kuia ñuxuu kundei indono yuu taki nuu ndancha nde'í.